Aminahy manokagna, mihevitra za fô karazam-borogno akoho satria izy magnana elatra afaka magnembana na tsy ela. Satria ka izy manatody, dia aminahy izy vorogno.